Certu, ci sunnu aceddi chi sannu imitari li soni chi sentinu e certi voti puru la vuci di un omu. Mi veni ‘n menti lu pappagaddu oppuru lu merlu indianu. Nun sacciu esattamenti pirchì lu fannu, pensu chi sunnu cumpurtamenti strateggici chi l’armali hannu affinatu pi farisi nutari nta li loru cumitivi. Paggagaddi e merli indiani sunnu lu spassu di granni e picciriddi, ma di certu iddi nun lu fannu pi chistu.